مکسیکو د لرغوني تمدن او رنګین کلتور درلودونکی هیواد دی. یو له مشهورو دودونو یې "د مړو ورځ" چې خلک پکې د خپلو مړو یادونه کوي. دا ورځ د رنګین ماسکونو، ګلونو او ځانګړو خوړو سره لمانځل کېږي. همدارنګه موسیقي په مکسیکو د ژوند برخه ده.